أقوله يحاول شئ يسويله ميزانيه شهريه يعني يشوف ويش يدخل ويش يطلع بعدين يحاول يقلل من المصاريف الي مالها داعي مثل القهوه اليوميه أو الأكل بره و برده لو حدد له هدف واظح مثل سفره أو شراء شئ مهم هذا يعطيه حافز يوفر و الأهم يصبر لأن التوفير ياخذ وقت لاكن بالتدريچ بيشوف الفرق.